انتي بس صوتك عاملي ازعاج وانا مش عارفه اشتغل وانا مطلوب مني أن انا اشتغل وانتي قاعده جمبي بتتكلمي في الموبايل ف انتي مشتتاني ف انتي ممكن تروحي تقعدي مثلا برا المكتب تتكلمي في الموبايل ولما تخلصي تدخلي المكتب تاني لاني فعلا مش عارفه اشتغل بسبب صوتك صوتك مزعج جدا وعاملي ازعاج في كل حاجه